Nja'a yú'u yó ko'ó chí ko'ó chí iyó ko'ó tanjíña, ko'ó ixú tanjiña kitión teva'a tunin tava'a kitionkin ndava ko'ó njá kaña maxhinjino kitión, ko'o kiví yuu axuní nuu nii nino iko kivi kanuxhin chi xuni nuni na'á ndaka iin ko'ó yatá ko'ó téyuu ya'a ka'an yo'ó njá, ka'á tuña'a yuanjan ma'a koñii naxakaxhi kain yunuu ka'a, kayuu nuu teyuu ka'a kiteon ka'a tuu tianga ndaka'a ko'ó tina nuu ko'ó maxtiki njan kuno teyo'o xiuña chiyuyo no'o nra kiti nanió chi maxuu xée xuxinguo kiti o'té yuu ngua yuyo koyóa chi kuate nikaña nakañaxi ho kao ko'ó njaiyo tanjade o ko'ó njaiyo tanjade ho ko'ó njaña tutana tema'a taniín, niyó tanau kuyote kuyó ndanga este ko'ó, ko'ó nja'a njainaña ndaka iin yunga chí kiti xhiuña nguxhi niukoni kenda chi ni yuyuu toka'a konio kion nuu njikayu to'okonio chi njayutu nja yuu noni yenda kition kuanti nu'o noni njinio nuteajan kuanti.